כ'בין נישט זיכער מיט דעם וואס איך זאג אז יא אבער איך האלט חיות קענען זיך לערנען איינער פון די צווייטע. מיט דעם אלעם לעבן זיי צוזאמען, אפילו זיי זענען נישט און די זעלבע מינע אבער זיי לעבן צוזאמען און זיי קענען זיך אפרוען פון זיי.